Karazana akanjo ah misy ny akanjo ba <hesitation> atao ivelan'ny akanjo rehefa mangatsiaka, de misy ah ny tiserta sy ny lobaka <hesitation> atao ambonina akano rehefa andendeha na andeha hianatra, de misy ny palitao ah <hesitation> fetina mivavaka, de misy ah ny pataloha jeans pataloha velondrirana fetina miasa de misy ihany koa ny sôrta.